مستبعد جدًا أنه الألات تملتلك مشاعر مثل البشر رغم التطور الكبير في الذكاء الصطناعي إلا أن المشاعر مرتبطة بالتجارب البشرية والوعي بالذات هذا شي صعب نقله إلى الآلات الذكاء الأصطناعي ممكن يكون ذكي وفعال لكن يظل فاجد الأحاسيس والتجارب الأنسانية التي تخلق المشاعر.